Naré tuzy rroz ni runbe, ní náh rroz quiítzy ni rdogadíz <hesitation> nuzarubí rnirabí nú tzïé rroz per ni runraba sushi, per nyía núruní broruní purzi nizhru rdauën per na ra rroz ni runbe'à na comercialdiznía, ni rchielën cualquier dien'd. Náh runzacaní rroz quiítzy, rzalda tïé berdur loon, rzalda nugwuel ra este xoób, ra chicarroo, ra xiga berdur rzaldaloon chi gun ni puz, chi rzaldani loníà ztïé-ztïé ni guna complementar ni gyíquinyíaní, per te chi nan nahzh quiítzy, te zhié che loníah chi ríezaní cun moly gula lo cald, ni naza rroz xíá gí nía niga <hesitation> este zatbudy gugyíé chinení raniza, ra rroz gí ni rumbe.